أكثر الصفات لي نحبها فالانسان أو في الأفراد هي الصدق, الثقة في النفس و قول الحقيقة و الانسان الذي ليس له أفكار يعني سلبية, الانسان الإيجابي الانسان الذي يدعو الى العمل الى العلم الى التطور الى التقدم, الانسان الذي يجعلك تخرج من قوقعتك التي ربما ليست جيدة لحياتك و يجعلك من الأشخاص الذين لهم رغبة في التطور و تحسين الذات.